באש נצ'ף אלתלאג'ה, אול חאגה כנחויהא מן כלשי, באש נקדר נכדם מזיאן, מימבעד כנתח'לס כנח'לס אלרפוא'ף ואלדרוג' מן מא דאפי ובצאבון כנמסח אלג'דראן דחליה דיאל תלאג'ה דחליה באלקמאש אלמובלל באלמא וצאבון, ולכין אדא כאנת שי ריחה חאיבה, כנדיף שויה דיאל אלחל אלביץ' ואלצודה באש נחיד דיק אלריחה, ופלאכיר כנחלי הא תתרטב שויה קבל מנעמראהא מן ג'דיד.